E sikke am, ko Allah tagi aduna oo. Ko kanko waɗi aduna oo no wayi nii. Kanko wiy yo huunde fof won, huunde fof woni. O tagi kala ko woni e aduna.